Eh vidin'gne tôbily vaovao? Gna amignay aty lo sy de fantatro loatry fa fahafatafatarako agnazy avao mety eo amin'gne cent millions d'ariary eo ngambagny <noise> i tôbily vaovao, <noise> da gne tôbily occasion mety amin'gne vingt cinq millions d'ariary agny ho agny angambany.